Wodi dama alatta aɗon mari enci horema, awaɗanai horema koh ɗume ha duniyaru, a nyamnai horema, ayarnai horema, a nyautai horema. Alatta nii amari dama waɗanko horema koh amari haje pat na seto goɗɗo wallitima ba.